نقوله يحدد ميزانية شهرية ويكتب كل مصاريفه، يشوف الحاجات غير الضرورية ويقلل منها، بدل ما يشتري قهوة غالية كل يوم، يديرها في البيت، يجرب يحط جزء صغير من راتبه على جنب أول ما يقبضه.